Kazi ya mswaki ni singa maye kaweu makucha ruvaluva mswaki livo tuvo kulwiwoka na mswaki yowi kosa dawa pia yeyeyi sangama yi wayova dai mswaki